<hesitation> عنّا سؤال هون كمان أنا كتير بحب حبّيتو فكّر في اللّون الأزرء، ما الّذي يرتبط به بالنسبة لي لا إليك؟ ما الّذي يتبادر؟ إنّو هال الون الأزرء شو بيعني؟ أنا اللّون الأزرء <hesitation> بحبّو كتير مِشان هيك عجبني هيدا السّؤال أنا شخصيّاً اللّون الأزرء بي ريّحلي أعصابي، بم- برتاح بس شوفو، بيريّحلي نظري، بيشعرني بالتّفاؤل، بيشعرني بالمدى هيك والوساع والبراح، مسلاً لماً بتطلّع على البحر لون الأزرء أزرء زراء فاتح هادي ساكن هوّ البحر مش هادي أنا بحكي عاللّون هو اللّي هادي، أنا بالنّسبة لإلي بحب اللّون الأزرء كتير، ولون السّما بالصّيف بيكون هيكة زراء هيكة صافي، <hesitation> بحب الإضاءة بالبيت أزرء، <hesitation> بحب <hesitation> المفروشات يكون هيك فيها شي لون أزرء، <hesitation> بحب الدهان يكون بالبيت في شي أزرء، أي أنا اللّون الأزرء بحبّو كتير وبالأخص اللّون الأزرء الفاتح بيعطي هيكة تفاؤل وحُب للحياة أكتر.